Oy jaya'ay tyakach pën dun takasam ko'o oy anëmëp ko'o oy namab takat'spë a'ax jadun y pën dun kënëk takasam kap a'ax mana tyakach.